Maro gn'olo mizaka fa hoe sakafo maraindray za hono agnatisane sakafo hoentigny mia- <hesitation> mandeha ame tontolo andro fa magnano akoia aloa atreto e mihina maraindray e sy mihina maraindray e zakako fa gn'atoandro sy hariva io sy digniko sy mainsy mihina signitry aho.